Se dovre ën termo termometro për la temperatüra cui tradisiunal deve supatelu bin ën manera che la temperatüra a vada giü, sut ai tranteset gradi, pöi lu pìe, lu büte sut al bras e lu ten-e për 'na dezen-a dë minüte, pöi lu lu guarde, cerche lezi bin la temperatüra për vëddi së l'as la freu o no